أحب الأطعمة المالحة في العادة، أحس إنها تعطيني طاجة في أي وجت أتناولها فيه، وكمان تتميز الأطعمة المالحة بأنها متنوعة، ولذتها تدوم، وأحب أكل أيضًا الأكلات الشعبية، وبعد الأكل الوجبات الرئيسية أحب أني أتناول بعض الأطعمة الحلوة، وكمان أحسها ك <hesitation> مكافأة.